Alilikun malet ma nung wok atua kaivieng anung wok atua kavieng <hesitation> mila mila rik krut ma ma naintin. naitin eity mila rik krut ai mila van utua kaivieng a tur pa papalum atua kaivieng ia utua ma ning a parau di vatungi a kimbe star, a parau di vatungi a kimbe star. Okay, a papalum kium ura ura pilipin atia ma parau ap mila va novi nava kru mila va novi na kru. Okai anumila papalum mila bais atia mila mila <hesitation> mila borbor atia nango ailan aninga aninga ailan ne kavieng di vatungi nango island mila ke atia nango island. Okai mila nunure lopa na malum tar na malum atia nango island tar mila tabar pauk a ngir na parau i tur kati tasko island new and over island ap joul island a nir na anir na parau inunure tur atinge taur nula nunure tabar pauk ki me na nialum atinge na nialum kondi nula nunure lo tar vua tari i vaongor a ice atia ma parau. Tar i vavaongor ice. Okai mila lilikun malet mila ot borbor malet atua nango island <noise> urep a numila pakana ot aina borborian irua nango island. Okai <noise> aning ataem mila van utua mila ke pa a bout utua kavieng utua ma taon. Yo aning pinapa na pal na lotu la voki atua atua mongop mila van utuaka nula pakana ma a opaning a an a <noise> aniapang aniapang na pala lotu a tua mila paka na atua. Mila re na voro na kastam ava kavieng la pit mila pakana ono ai mila lilikun malet irakbong vuaka ot malet a nango island mila borbor malet atia nango island. Oumubap rap na karkaruk mila purpurum utua jaul utua joel ap utua taskul island. Tar mila tabatabar pauk ura parau atinge rifastar bigmaster ap dia ura ngir na parau kondi dia tur tur atua me tulua tula island. Dia tur atua taskul new n ova ap atua joul island mila wok utuaka utuaka utuaka utuaka tuk a kampani irap. A kampani irap ma naentin eity wan yo mila lilikun di di di vatak lilikun malet mila kute tar mila mila vot malet kuti a nanalar. Naintin eiti wan nainin eity tu naintin eiti tri naintin eiti fo ataulai.